Zero, <noise> fôlo ambijato, rôpolo sy roenjato, telopôlo sy telonjato, efapôlo sy efajato, dimampolo sy dimanjato, enipolo sy eninajato, fitopôlo sy fitonjato, valopolo sy valonjato.